RÚV sem fóru fram um helgina og heyrum af uppáhaldsbók í krakka

Reykjavík var sett í dag með pomp og prakt í Hörpu og aðrar hátíðir eru farnar af stað víða um land borgarstjórinn í Reykjavík Dagur b Eggertsson setti hátíðina í Reykjavík með miklum látum þar sem Kópavogsbær tók forskot á sæluna og byrjaði sína

þar kom meðal annars fram í Salnum í Kópavogi og lék listir sínar leiðarljós hátíðarinnar í Reykjavík eru gæði margbreytileiki jafnræði og gott aðgengi að menningu barna með börnum og fyrir börn hátíðin stendur til fjórtánda apríl og fjölbreyttir viðburðir fara fram í grunnskólum leikskólum

og listaskólum það verður líka líf og fjör í Ráðhúsi Reykjavíkur Hörpu og öðrum lista og menningarstofnunum borgarinnar ungir fréttamenn flytja okkur svo fréttir af viðburðum Barnamenningarhátíðar á næstu dögum hægt er að skoða dagskrá hátíðarinnar á barnamenningarhatid punktur is

blóðmör frá Kópavogi sigraði í músíktilraunum tvö þúsund og nítján en úrslitakvöld keppninnar fór fram á laugardaginn hljómsveitin konfekt lenti í öðru sæti og

Ásta í því þriðja þrír ungir rokkarar skipa blóðmör þeir Matthías Stefánsson á bassa Ísak Þorsteinsson á trommur og Haukur Þór Valdimarsson á gítar

valinn gítarleikari músíktilrauna í ár rosalega góð ég trúi þessu

svo stoppar síminn

á góðri íslensku blóðmör hefur verið starfandi frá tvö þúsund og sextán sveitin spilar hressandi þungarokk í anda ham og

og strákarnir segja að rokkið sé ekki dautt alls ekki rokkið lifir

meistaradagar RÚV fóru fram um helgina þar sem keppt var í mjög fjölbreyttum greinum þar á meðal í pílukasti á föstudag var mótið meistarar meistaranna í pílukasti haldið keppnin var hörð bæði í karla og kvennaflokki og á endanum stóð Petrea Friðriksdóttir uppi sem sigurvegari í kvennaflokki og Þorgeir Guðmundsson í karlaflokki á laugardaginn var í fyrsta sinn keppt á Íslandsmóti í tölvuleiknum leikurinn hefur verið einn mest seldi tölvuleikur heims í meira en tuttugu ár meira en sjötíu spilarar hófu keppni í mars og þeir fjórir bestu mættust svo í sjónvarpssal um helgina Skúli Arnarson og Jóhann Ólafur

Jóhannsson léku til úrslita og þeir stýrðu báðir franska landsliðinu þeir spiluðu tvo leiki en það var Jóhann Ólafur sem bar sigur úr býtum en hann lagði Skúla með þremur mörkum gegn tveimur og er því fyrsti Íslandsmeistarinn í

þá er komið að umfjöllun um

þetta er uppáhaldsbókin mín dagbók Önnu

lýst bókinni með þremur lýsingarorðum já

hjartnæm og fróðleg fróðleg myndi ég segja um hvað er hún hún er um stelpu sem er og þannig og hún er bara að fela sig og þetta er bara um hana og um að komast ekki út og

því að hún snerti mig og mér þykir mjög vænt um hana og um alla karakterana hún er sönn hún er ekki skáldsaga

þannig að örugglega það já ertu búin að lesa hana oft ég hef reyndar bara

sko ein af uppáhaldsbókunum mínum og ég hef lesið flestar kannski svona sex sinnum eða oftar en þessa bók er ég bara búin

hvað myndirðu segja

örugglega bara Anna

myndirðu segja að væri uppáhaldsparturinn þinn í bókinni ég myndi

þegar hún fer að kynnast fólkinu og tala loksins við fjölskylduna sína um hvernig henni líður hæfileikarnir voru í beinni útsendingu á UngRÚV punktur is í gærkvöldi en það er hæfileikakeppni milli unglinga frá átta félagsmiðstöðvum á höfuðborgarsvæðinu það var ekki nóg með að allir keppendur væru unglingar heldur voru

dómnefnd og sinntu hinum ýmsu störfum bak við tjöldin sigurvegari hæfileikanna tvö þúsund og nítján var Bjarni Pálsson úr félagsmiðstöðinni Frosta